Tienin dos partis, una que es la que sostriba i la otra, más aguzá, que es la que da el cuerti.